To ɗum wi'i jonde jam, kanjum woni ɗum laato babal ngal walaa koo iri ndee hamri. Babal ngal ɗum tawata koo moye e yiɗi jonde jam e jooɗii jam, walaa kuɗayɗo goɗɗo, walaa tooñayɗo goɗɗo, walaa piyayɗo goɗɗo, walaa mbarayɗo goɗɗo, walaa taƴayɗo goɗɗo, koo moye e jooɗii jam e banndu.